शांतिउ बारो सुनचेना त हुजु लगेच्य त की हुजु सिर्फ एध वेहम तो। क्युकी दुनियाओ कभी ना कभी हम ना हमच नेया लड़ाई हाचो दु, हम ना हम पडोसी सी लदेदो दुमे या फिर हमसोंग सोलोक बेओरंग हाटे लदेदो दुश, हुजु ही तांग्मो बच्या तो सोसाइटीओ। मगर शांति ले टो, हम शोंग कीशांग आध्यात्मिक शांति तंगेस बेओमा, भगवानु ध्यान तमा, कीशान मोनौ शांत तमा शांति ले पोरेच्य। ओमु जाप लाना ले शांति पोरेच्य। शांति केवल रंग केवल कीशांग खुदु मोनौ कोमो जकेना पोरेच्य।